Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki wuro mai ha dubi ujune e temerre jue-tati e sappo e jue-nai. wuro mai do mari ummatoore masin, den bo do mari mari tarihi mangol je duniyaaru pat do nana be lesdi mai. lesdi mai do mari daraja be saman ha gite duniyaaru.